सड़क यात्रा की योजना करन ते पहिले हमें बहुत सारी योजनाये और भी करना चाहिए। की हमें किस प्रकार से जनना है। हमें कौनसे रास्ते से जाना है। कौनसे रास्ते में ज्यादा समय लगेगो। जैसे कहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा लग राओ हैगो। कहाँ पे हमें टोलें ज्यादा लगेगो। ये सब चीजें हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। और हमें वहाँ की तैयारी भी कर लेनी चाहिए। जैसे की हमें देखना चाहिए की जी वहाँ से हम जा रहे होंगे। उको तैयार हमाओ सही है की नहीं है। हमायी बैटरी सही है की नहीं है। और उम तेल है की नहीं है। पेट्रोल पंप कित्ती दूरी पे हैगो। ये सब हमें बहुत पहिले से पता लगा लेनो चाहिए। उत्ती दूरी तक को पेट्रोल हमें पहिले भरा लेनो चाहिए। नयी तो बाद हमायी गाड़ी बंद हो जाईये रास्ता मा। और हमें सम्पग्री और आपातकालीन किट भी अपने पास रख लेनी चाहिए जैसे की चिकित्सा आपातकालीन किट हमारे पास होये चाहिए। खाद्य सम्पग्री भी हमाये पास होनी चाहिए। और सबसे पहिले महत्वपूर्ण दस्तावेज तो हमाये पास जरूर होने चाहिए। नयी तो आज कल ट्रैफिक पुलिस हमें लोगन का फालतू मा रोक लेते हेगी। जिसे हमाओ टाइम सब बरबाद हुये जाईये। तो ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के जो कुछ कागज़ होते हैं। वो सब हमें अपने पास रखें का चाहिए और नगद रुपया भी रखें चाहिए। नयी तो हम फस सकत हेंगे।